أكيد هالشيء ضروري واجد انه نشارك في التصويت في الانتخابات، لإنه إحنا أشخاص نعيش في هذه البلد، وهذه الأمور كلها راح تأثر علينا، ما يصير إننا ما نشارك، لا بد إنا نسوي صوتنا نشارك في الإنتخابات لكي يؤثر هذا علينا بشكل إيجابي.